אלכתאבה מהרה לאזמל'ה אלממרסה ואלסבר, ננסח סדיקי יכתב כל נהאר חתא פקרה סכירה אלמهم אלאסטמראר, יקרא בזאף כתב מאקالات קוסאס בש יתעלם אסאליב מחתלפה ויג'ני مفרדאת, ומאי ח'אףש מן אלאח'טעא יתקבל אלנקד ויהאול יחסן בעד כל מראג'עה, יסג'ל אלאפקאר אללי קאעד תג'יה חתא אלבסיטה מינها לאן כל פיכרה מומכן תולי נס זוין.